எல்லா விலங்குகளுக்கும் கண்கள் இருப்பதில்லை, கண்கள் உள்ள சில விலங்குகளுக்குப் பார்க்க முடியாது. விலங்குகள் தங்கள் சுற்றுச்சூழலுடன் தொடர்பு கொள்ளும் பல வழிகளில் பார்வை ஒன்றாகும், மேலும் பல இனங்கள் அதற்கு பதிலாக மற்ற புலன்களை நம்பியுள்ளன. கண்கள் அல்லது பார்க்கும் திறன் இல்லாத விலங்குகளின் எடுத்துக்காட்டுகள் இங்கே. கண்கள் இல்லாத விலங்குகள். குருட்டு குகை மீன் எ.கா., மெக்சிகன் டெட்ரா, அஸ்டியானாக்ஸ் மெக்சிகனஸ். இந்த மீன்கள் ஒளி இல்லாத இருண்ட குகைகளில் வாழ்கின்றன. பல தலைமுறைகளாக, அவர்கள் தங்கள் கண்களை முற்றிலுமாக இழந்துவிட்டனர் அல்லது தொடு மற்றும் வாசனை போன்ற மேம்படுத்தப்பட்ட புலன்களைச் சார்ந்து செயல்படாத, வேஸ்டிக் கண்களைக் கொண்டுள்ளனர்.